Конфетҳо навъҳои гуногун доранд. Мисол: карамелӣ, шоколадӣ, мевагӣ ва ғайраҳо. Бисёр одамон конфетҳоро дӯст медоранд ва дар идҳо онҳоро тақдим мекунанд. Навъҳои машҳури конфетҳо ин Коркушка, Барбарис, Коровка, Рафаэлло. Конфет шириниест, ки кӯдакон ва калонсолонро шод мегардонад.